Telo foagna zao fiteny fampiasainay an-tragno akao ai: magnano teny tsimihety, ndraindraiky magnano teny français de magnano teny merina fô mamanay ndraiky papanay magnano tsimihety fatan-jare fô le zahay zaza efatra an-tragno aka zany magnano teny merina de teny français de ndraindraiky magnano teny tsimihety koa zahay.